Erabo uxis obaling a bung barok ke kaniang e tata me nago du to hones emin kananinag uruo baling alagunon te nago moxa tanininginen kaning baking a taim misila ixi kadik pasin moxo painim kevenabot lamun ninginion ri malu ko pasin moxa painim kevenavat moxa steretim mulagunon bara tue malusim ra uxis odek bung barok ke nago epere xaning bara tongonian rauxis abung barok ke nago me tata niang idu tubuonese er min. Todi sana era bu kis arixe me lamu monga la a sa balok a tamasik kaim sek kara todi menong. Ka palas tamasik rixen mara tata kabung barok ke yo ma maena balin oro lagunon miren baling auxis a bung barok ke me pere abong barok kidi me di bu kip nangas dira mumu mo osoxo a dedek mo seidy barok erady di mo tinubuly mo konolik nanadi mono kis buly mana viniro u uisik mana tosaxit da visik ira bu van ut baling a nago ma tata ma tata rubi xisik yu idu bu fidim balok e kisik balok mangana tina usuk bilok idi mo to arixen taba sixinen e, osoxosik ka melamu iraba orung i rabu sing ela kisik lama erabuaraut arixen imit bas ningin ma kaim ibung ma barok ke buto masaba vot suk a to e ba vot kavom erabo ninge nin abaling manangana Dibu kis ka domon ma kaken ka tata me nago uso xosuk per abu axanan kana sangaun ma lamu masa orong erabo kisi lari ka tone idi tosik palasa ngas olung era palas kirip tinidom ma ra viniro mo vinira kurungang mi olang mi ning mi sik ma bolana gnin mo araut mo tomelamu mara uxis a kinis ma la xabung barok kaum e lamu me pere bara erabu dek saxit e araut mo toma kinis maidi me osoxosikbara bu tone idi lamun e bung barok ke idi kabung baling ka lagunon te bu nago me tato re idi ra kinis me ra engenina ra tore idi malamus balok ma sana ngalap miang araut mana ngara miang to saring a limingi ya ka to ononga yo metaka ine kilip onangi A toit, rabu matien a toit abu malus ma toit era bu kis irabo i pit kiripa miangan a langa i bubu uxis a to me re dek arabo tenengin e la mo kaim me re dek kiningin i bina wa naba wat lamu ma bina vat nangi lamu bubu wewe isixit mararab kis uk manang ba dek sik manang ma taem mini mong mana mong kara laeng de wan ko vinira mo kibu tamasik ke me idi ikis dek salok mon ma sienga sigar i vet monga la mo nanesa re ma vinira ma kao araut ko ulaen mo ko ulagunon ma bu nago re mabu maro e tone rixen a lagunan buru sek ibu langa ibu kis to maras ma idi.